<hesitation> Lokon'ny volo, misy misy olo magnagna volo blonde, misy magnagna brun, misy magnagna marron, misy mandoko volo araka ze tiàgny dikan'izany mety eo amin'ny <hesitation> roapolo ake dônko ny karazagna lokombolo.